मेहरबानी शब्द सुनचेनना त मोनाओ हुजुई ख्याल बचाया तो की हुजू चीकू पहले त उदारता शनुबूति ई प्रतिक तू। आई जब ले कीशंग बिना लालचु मध्य लांते त हुजू भावना दिखेच्य तो। हुजू इध सकारात्मक भावना तो हटंग समाजो फह्ल्यमो स्केच्य, सुख शांति तंगेस फह्ल्यमो स्केच्य। प्रेरणादायी ले तो हुजू, जब कीशंग आइदे तंग मध्य लांते त हुजू तंग केजीश गातो चानिओ ले प्रेरणा उन्न स्केटोश या डोगोतंग मोनाओ ले एध ध्यानलुताव भावना जगेटो आई होडगो ले कठोर महाचिश आइदे तंग प्रति।